प्रथमोते अमि गस् असे नेन सब्ल एवो गस् तु ललो, गस् तु लगलो,। बर्नर्द् बर्नर्द् जु जललो तैश्वत् अमि कि कोएलो करहि बिनेगलो करहि तु कि कोएलो। भ्हल्के धोलो धोलो हि करहि तु बहलो बहै त गरम् ओगर् गरने दिलु दिय उश त तेल्। दिम् तेल् तु गरम् होल् प्याज् दिम् जिन्दु नरनरन जिम् उसल खै जोने। थेवोर् देलु दिय उशत् अमि कि बनम् केतु बहै दिलु बहै दि अमि हैत हन्। ललो हैत हन् एदे अमि लरि लो लरि अप्सत् केतु अलमन् मसोल तु जित लगिब लोइ। अप्सत् थकोनि बहै दिलु बहै दि अप्सत् अलत् तिमे थगि अमि थकोनि होन् उथबो। करने अमि कौन् कपोरो निस्न जने एकर् ग्लोस् थेवोर् अमि बबहर् कुल्बो लगे। कोतिके ग्लोस् किसुने ग्लोस् लै, किसुने कपोर् लै उथै दिलु अको कोरस एदे अमि। लरि लो रस खेपु होइ गोल् होइ अप्सत् अमि धुनि अके स्तन्दलि केर हितु नमोगर्। करने दुखोन् हत् दिसमोगै केर हितु नमै दिलु तै अप्सत् अको थक्मै अमि तद्। रखि देलु थेवोर् अमि थलोर् लोइ खबोर् करने अमि दिनिन्गोत् लोइ अहिलो कोतिके अमि बनोगर्। करने बोहुत् धोर्न बोसोन् असे खबोर् करने बसिन् बसोन् लगे खबोर् करने कखि। लगिब जने नरनरन बोस्तु दोर्कर् कोतिके कुपिन तमोद् बोहुत् खिनि दोर्कर् केन्दो अमि कम् बोस्तुते अमि बोनोबो परो।